<hesitation> Laha ohatsy zany fitaratsinao am'varavarankely eo vaky de tianao ho soloa, voalohany a tokony vahanao aloha visy mità an'igny raha igny, mità an'igny fitaratry taraiky teo igny de alainao teo raiky taloha igny bakeo apetakinao raiky faharoa de serrenao ndraiky igny visy nivahanao tam'voalohany igny.